ଗଚ୍ଯା ମନେ କଶ୍ଟୋ ଅନୁଭଵଃ କରଣତେ କୀ। ଉଠ୍ଟା!। ଗଚ୍ଯା ମନେ ଜୀଵନତ୍ହ ଥିଲୀ ମଦ୍ଧଯାସ ସେ ମନେ ମାନାଵ ଵା ମାନଂଗ କପରୀ କଶ୍ଟୋ ଅନୁଭଵଃ ପରଣତୀ ନହୀଂ। ତେ ଵିଯେସେ ମନେ ଅନିଖ୍ଯାନାଂ ପରୀ ବେ ସରେ ଏଉ ଠୀବା ପରିବର୍ଟନ କୋ ଅନୁଭଵ କରୀ ପାରଂତୀ।